hula se foti se nyao, hula ge se ngone hoja se dabu dabu ginyiha rasi ngone foti ena se nyao sinanga ge ena saki kiamat.